أعتقد أن أصدقائي بيقولون عني إني طيب، ودود، وأحب أساعد الناس. بعد، يمكن يقولون إني مستمع جيد وأحب أضحك وأخلي الجو مريح وشخصيتي ما تغيرت من أول ما عرفتهم للحين.